Ino je ni ece eteh ashe inteh ashe keke jee keka hide tuki udɔɔk bike tuk udɔɔk nike hucu ohweca keke jeha ame she hwáá baka hwa ame ubinalea ubaku sho ke gehe toh ni hum ujee hana asha shai ahei uhiŋe ye ushu khui iye uba. ko she toŋi kokuma she roi bika shu jee shu roo na hee eneŋ eye a bema a jei a jehe onyoh oroo iye enɔoh <hesitation> ke shone onaŋ eteh ke shonu udu eteh ke hwa ame hasu ke wani irir haka repibo ame nu ko wani irin ubiŋ ni hum ba saidai a kename eŋeche deshe nyáá hum amma ko ku che ubig ojou nine shje ju duge nu banu rekp ni e kenema a wecho ntuka ke shok ke jee antejir kana kpɛɛeney hano ishohono, inte. kuma ke kina kpea ishono. Nike repe ke tuka nika chee ababo ni ni a hei <noise> ke shona a kúú ke shona a kúú abom a shhum abon ha guna shobo baá <hesitation> ke shoni a hasho jee ujɛɛ baki ba sher ni ŋo, na shi eye she babi esheta ni inteh iye ahri abai esheta, a bai ebera keke iya jeho onyyo nike jeehi enaŋ, bika ahu jɛɛ eye asha bena ushii ka iya jehi ushii asha noɔ na kpeá ker oshii shiye domin inteh hake nyayir ujɛɛ enarŋ atukena baa enaŋ a lea oheh baa don keke jehi mboo enaŋ a lea oheh jehe ushii jehi onyo bike sher, ba kpana gi ebaŋ iye haka purr a bea eneŋ a jiin wei ogɔr eye toh inyo ituke kena tari ke rɛɛ <hesitation> ni gad eteh a she. Ni gade eteh she keke jehu uneke ushii. bika jehe uneke ushii bika akau, a yoko amek anyiŋ adok ohh aleɛ amek e hwele aka kau, shika daka adek a koh abaá nabáá naba jehe aneke mboo sha jehi iye ushishe toh abaka jehi mboo adek hano ga hwáá nika wuri toh ugwene shi ukau har ba yok oc ener omaŋe asha heti toh ukau ele ama ushu unye aze ukau enaŋ eneke omek ohwei omek. o táár omek ohweiomek otaár toh kahu kpena a hashi unyom ma ka kau har saidai e cor ekhei ne naŋe baku kau, ukau enaŋ com ukau ugo omek ukou, omek o tɔɔ kahwa a hashe <hesitation> inteh kuma baku sheŋo. ne naŋ eram, ku iya e shiwa wɛɛ ushúú ibɔɔk ushúú ushi ugbeteh ukau duk inteh ke shona abiŋ ibomo ke shoni ynaa inno. Na ashe i ushe kuma ngau ehwele inteh ke iya a hehe anekpeteh, unyom a áá ichibi unyom kuma a haka damu ni icibi ba unyom kuma anɛɛ bom, inteh ni igado eteh anɛɛ bom a hɛa ni ajer enee bom ha hɛɛ boo na jer baa domin ke shani igada nbaku bemu inɛɛ ke iya a duta doh ubaku dur a bari ni a hɛɛi eŋo toh ushu hɛɛ be baba ngo mboo sha shok a jee ja jaa an teɛ onɛɛ hano toɦ maba bera unekpenyime, addum ninteh ngo ugho yado eteh nyom keiya kper ni eche ehea keke iyea a hɛɛi unyem ni ajer ke hei unyom ke duta. <hesitation> sanana ke shona abiŋ bom, bu bema ma hea ni ajer kerya kpiia abiŋ bom shu. gosha abiŋ sho duka, shu gosha abiŋ she abiŋ awáá shu gosha etáá she bosha, she sha jehe ni ahɛɛle toh yande eteh nyom ke kpea keheti ujɛɛ ju nisha ecen. o ubemu ucei toh a nyisha ecehana iyo ituk ubashi jaa ushi gosha abin ibone usha nyisha e ceŋo ubemu unee.